Känguruq ommaq väega lihasõlidsõq eläjäq ja tegeligult ommaq nä peris hirmsaq. Kuigi või tundudaq, et ainumadsõq as'aq, midä nä tegeväq, om ollaq armsa ja ringi hüpeldäq.